Mi sawran sobajo am to o hebi chede ta o majjina chede mai pat. O usta sedda o yara siga chede mako ha babal siga ngam yeso to odo mari haje fere o wawan o hosa ha siga o wadi man o naftira o wada haje mako na seto o tori goddo fere ba.